Kulle burɗe waawde gollude jamma, ñaamanngitiri, liiwre, fowru e baaji. Ɗi mbaañan <hesitation> kadi ɗi ndeento waañeede e ɗeen kulle jaltooje ñalawma. Kadi aɗi ɓuuɓ- ɓuuɓtina ɓannd- balli majji kadi ngati ɗi cuusaa nguleeki ñalawma.